चिरै जखुन्त्रा गाना गाइसै त ऊ गाना सुनैके केक्रा मन न परैसै। ऊ गाना <noise> सब जना सुनैके चाहैसै। आ बरी मीठ रहैसै ऊ गाना गाइसै त चीयरैया। सबके बरी निमन लगैसै, ऊ गाना सुनके हमनिके मन, म्याज सब ठीक होजैसै। हम्रा अखुन्त्रो याद बा जैहा हम् लैका रहली न त हमनिके एक सबेरे उठके आ जेब भरके पत्थल धलैत रहली आ गुलेता आ खेते खेते जाइत रहली, खेते खेते बौआइत रहली हमनिके कथिला चिरै मारेला। उहे चिरै मारेला हमनिके सबेरे एक सबेरे उठके आ जाइत रहली गुलेता लैके चार पाँच जना संगतिया । आ सबेरे जाई हमनिके त हमनिके त कैह्यो न मारली, हमर हम् त कैह्यो न मारली, हमर संगतिया सब कहु मारले होतै । आ चिरैला कथीले मारैत रहली हमनिके ओकर मास खाईला काहेसे लैकामे त अब ओत्ना दिमाग न चलैत रहै हमनिके आसंके मजे मजेमे चल जाइत रहली मारै संगतिया सब संगे। एक सबेरे जाए हमनिके चिरै सबके खोजे ओकर आवाज सुनके त चिरै सब गाना गाइत रहैत रहलै हमनिके बरी निमन लगैत रहलै, निमन त निमन लगते रहलै लेकिन हमनिके चिरै मारे जाइत रहली जोन अभी हम्रा कथी लगैये की ऊ बरी गलत बात रहलै। हमनिके न मारेके चाही चिरै सबके लेकिन तैह्यो हमनिके जाइत रहली। त चिरै मारे जाइत रहली त कैह्यो चिरै त न मारे सकैत रहली त घरे आइत रहली, त घरे आके हमनिके कथी कथीके उहे गुलेतासे मार्के पहिला आट बैठाइत रहली। त आट बैठाइत रहली फेन हमनिके बिहान जाम आ कैह्यो न कैह्यो त मारबे करम कहके इहे बात सब हमर याद आलक यि सुनके।